افضل اكون رسامي لان الرسم شي حلو وانا يعجبني الرسم واعغف ارسم ما تعجبني الموسيقى فلهذا ما اغيد اصيغ موسيقية الرسم ويحد يطيق يعبر بينو عن افكارو و يكون بينو ابداع بالنسبة لي اكثغ من الموسيقى